Amun rinjing halus tu ya kaya kita bemasak hari- hari ai. Ulun waktu halus tuh gin ada rinjing halus banar gasan bemainan bemasakan ada jua dipasar- pasar tu yang menjuali kena bemainan dan kawanan pakai rinjing halus. Amun yang biasanya rinjing hari- hari yang gasan bemasak ni yang halus tu pang, amun rinjing yang teganal sedikit pada itu amun keluarga ulun tu biasanya lebaran pang memakai gasan bemasakan rendang kah opor kah ayam masak habang kah kaitu. Amun yang ganal banar itu biasanya gasan behar beharuan istilahnya orang banjar tu meulah dodol amun meulah dodol nih dodol kandangan yang paling mantap banar tu, amun di kandangan ni dodol durian tu nyaman jua dodol yang gula habang tu nyaman jua yang paling ulun rancang coba tu wajik nya jua nyaman amun di kandangan ni na meolah nya tu pakai rinjing yang ganal itu, habis tu amun pakai dandang yang halus itu gasan menjarang banyu ai, amun <hesitation> dandang yang teganal sedikit yang mendandang nasi <hesitation> mendandang masakan yang ganal- ganal jua kaitu, na mun yang ulun suah lihat tu ya rinjing ganal tu ya gasan dodol itu tadi atau inya meharu ini acara besaruan kaya meharu ini apah rendang kah kaitu biasanya pakai rinjing yang ganal pang.